Aviyon mi inja ékaan mé bala yo bubuyiit, néni gasapéén yo, go bépéék upégum wara yo pépé. Babaaj bulago banja étéy, yo bétéy do bulago babu jaraam étiiŋ ticé, émiir tahé nétiŋéné, nékumasé nak éyibulo feriit feriit jaraam étiŋéén taan écaméén mé ñé néyibulo néyiit ban yoomé néjoow don bulago yo mara aviyon inja ababaaj bulago fatiya